Leina, esa, lua, tol, hatta, enlima, ennoi, eni, eluwal, esa, futusa. Ya'an ya mawa enloi ya maun, irna yak- yak ulan, <hesitation> yak esan harema sihuna, sihuna tuya, ya tafai lakai kaife lakai ufeye, se botama seforuk, se lekeya yak amaun, sema tut- tuya, sampi ya amasefusef, salafoli kufeye, ya lew, ya tindakni ya kifnaina ibunasife meun, amsana amra kara mina, ra botu lohuan am haflei, i dindak niya dindak yaka hoba inobut, hu moye esa nama holo tewa dindak ya holo. Ya holo, ya tindak <hesitation> botama, ya kaife simalinia, am <hesitation> hute am abalia. Am balia ya yang inobut yak esana maun, sampe ra sampe balafole botuah langsung si alafole, safudar ufaya, ya lew botuah maye ya hute, ya hute sampe lematanah beleni. Enlima ya tak, yaka luar dar ufaya, ya mali ef- ef aife, lemewah ya alafole, ya alafoleni yak ufaya dindak if- ifnaina'i ibakalai sef, am aisef amina, aminasef sampe ra fole bilay namam.